تفوت عالموقع الي تغيد تعمل بينو ايميل - يعني مثلا تغيد تعمل ايميل جيميل مثلا ، تفوت اكو عبارة ساين اب ادوس عليها، وتبدي تعبي المعلومات ، اسمك مواعيدك الرقم السري مالتك - بس تكملا خلص تنتهي وتعمل ايميل